Fomba fiasan'ny climatiseur, izy io mo zany mandeha amin'ny herinaratra ah de efa misy telekomandiny izy io de tsindriana fotsiny ny mari-pana tediavina de avoakan'ilay masinina iny ah ny mari-pana ilainao de zay.